هحب إن أنا أحتفل بعيد ميلادي بطريقة هادية جدا إن أنا مثلا <hesitation> اقرا كتاب أو إن أنا أنزل اتمشي أقعد على النيل أقعد اشم هوا أصور أعمل أي حاجة بحبها لكن مش بحب المفاجآت مش بحبها خالص نهائي وبحب الهدايا اللي هي زي الكتب والساعات والسلاسل.